Do owei ogbalmenu inum iya owei inina okovonu ojankom medokomamu isom do owei ogbel okovono via som kom me dokom owei odioko me nokpoki iyo nuivor or oso vor menu ivi odaremete iyo nu ivom dioma ova tul men me bede nen aweiyi owei ogbel me mamo imo nu me meno mediom ivom kon onabow nu owei ikome okpoki or iyi no oso vrome idar obow oso daremet opument ivom me modioma mebedenate ameiyi owei ogbelmen inunu iviom wo midioma otom okono oso odavement owei okomen okpoki owei ogbol memamo imonitol no ivomme modioma kom medokomamu ivomediom oso daremete ivomme modioma owei ogbel me imono ivome modiomi oso odaren muwei omese owei okrokome okpoki meva demom meduna krese do ivom abo komo dioma mebede ne no awei owei ogbel men ye ivowo modioma imoni wol ko ivome modioma oso odeire mete movom omese do owei okokomen okpoki numeva dein mediya mediya mebedenama ko mei kperi oweiyo mamu oso oderemate mo ewei mese owei okro kome okpoki medava deidiom mediya medava de inam imdeva dey esen. Midava deinuvro inovro medeva krese ivom me modioma mebedenemo mesi owei ogel imonotol ivome modion minako medoko oso oderrmate momesi mena midete idiomyo mebedenemo mesi owei ogbelme mamo imon nitol no ivom mo dioma ko inum oso daremete moivon omese owei okome okpoki medete isen medete oblay medete ikobro medete igbro mebedine momesi owei mo gbelme imomediomosi ivom woko ivom modioma oso odaremete mo mesi okro kome okpoki me miva diediom medi mebede nemo mesu owei obreyin me mono ivom womodioma kom oso daremete momesi owei okrokome okpoki mamiva demum medi mina midete isi midete inam midete muvro inuvro medate dera okono me me diya mibede nemo mese owei ogbelmu mamu ivowo mo diomayo imomidiomo seiyom woko. Me dokoma oso oderemete miewei omesi do oso krosw nemite idiom owei okome nu okpoki miva de idiom midi mina midete isen mina midete isen mina midete inm midete iboro medete iblayi midete owei obedene mosi owei ogbelma imo nu ivom wo mo diomakom oso oderemate miwei omesi meyan okpoki meva de idiom midi medete isen inam igboro iblay ikobro medete inuro inovro midiye diev okono me me diya mibede memomesi owei ogel me ivowo modioma imo no iwokom ivome omodioma utom okono oso odareme me wei omesi okro komen okpoki mavadeer idiom midi ivom memo dioma midete inam midete isen medete igbro medete iko bro medete inuvro inuuro mina midate der okonu me mediya iyownuvor ivom modioma mebedemomese owei ogbal me imo no ivom wo modiomakom medokomo invome modiom oso deremete mo omise owei okrokome no kpoki miya de idiom midi. Mina midete esen medete igbro medete iblay medate ikobro medete inuvro medan ta deira inum nu mie mediya ivomemodioma.